Tina yó ta xhianti ha chikoti ti'ilo ha chikoti ti'chutu, ha chikoti tona tu hu iin- iin camion ni xhinití, ha nrungu ti ni yá xin na kitó ne mitá, ta dikan xhikoñatí, ha iin ni na tatu veó ta nión nravatí na tinñati ha chianti na oxa tatuná nrega ña tina jan ta na ko kudio tá miti ta ñó ta va kidití, xhikatí yó xhikatí ho o on. ini no ho veeo jan ná, reti a koiin kií ha koin xá ta ti'chutu yó ta kiti yó ta mini ini vee xa oko tu tí ho o on. va anreti vee tana hó ti'chutu yó na danruvituti nó ñóxo xati koo xati tiyoto xati ho o on. tinró xati ho o on. tona na kiti kini ke veeo tá, nion kuanti na ká ñatí najan tu va ti'chutu jan tá, na dachiti ta konti dachiti ta ngu dadavatí ho o on, tona divii daxhiti a ti lele daxhiti ta nión xanti dadavatía, ta tina yó ta ko chi yo yikan dachiti ta va dadavatí na dachiti jan ti'chutu yó otuati xhiantí ta ho o on. ti'chutu yó ta va tin ñatí tu kiyin tu ñatí ta ho o on. xajan ta odu ini ngu ti'chutu yó xin tina yó xadin xadin na kutí.